Sɛ epɛ dɛ eyɛ abaɛfor kwan a ibotum dze asɛm afa do ama binom a, ͻwͻ dɛ ebue no wͻ wo "phone" do na nsɛm a wobisa wo dɛ wo dzin, da a wͻdze woo, wo mfe a edzi na adze nyinara, ibeyiyi ano pɛpɛɛpɛr na ewie apɛ dzin a epɛ dɛ edze to adze no do. Sɛ ewie no dɛm a nna akora no dɛ mbrɛ erohwehwɛ no. ͻno ekyir no ibotum dze edzi dwuma.